<noise> Tɔɔ mʋ, ma tʋmʋrɛɛ dzɛ dzɩñtɔ kpɛrɛtɔ. Dzɩñtɔ kpɛrɛtɔ yáa sɩ bé, ŋñ wʋlí sukúrubiya dzɩñtɔ, ŋñ ɖóli bɛ séé baá tɔñ ŋsɩmɔɔ, séé baá yɛ ŋsɩmɔɔ, béé baá yá ŋsɩmɔɔ. Tɔɔ bʋká mɔ ñbɔ tútútútú wʋlítɔ yáa bé? Tíwɔɔ mʋʋ wʋlí, tíwɔ kɔɔ baa tɔñŋá. Lɔ tíwɔ kʋʋ kʋʋ dɩí yá sɩ faraŋsí, yofó tíwɔɔ kʋyɛ. Mʋʋ bíɩ vuúna kɔní ba kɔna sukúruvuúna lɔ ɔ táa taa mí, ɔ táa dzɩñ ka tɔŋ tíwɔ báa fútú bɔɔ, mʋ ma wɛná bʋ suúru, ma wɛná dzɩñtɔ séé maá mɔsína í fɛtɛrɛɛ fɛtɛrɛ fɛtɛrɛ álɩ ɔ kaa bɛrɛsɩ ɔɔ kpála nɔɔ ɔɔ tɔñ tɔmɔ sóóni sóóni sóóni. Ɔɔ kaa dzɩŋ séé baá yá: mʋ, ná, amɛ, ma, ŋ ɔ dɩ, ba. <noise> ɔ kaa dzɩŋ séé baá yá sɩ mafá, matá, ɔ kaa dzɩŋ séé baá tɔñ sɩ ma sukúru, ma tákáradá, ma amɔrɔsíyanaŋkaá, ma akaláaŋkaá, ma fúróo, ma tóko, ma ogó, ma pɛpɛníŋɛ. Ŋnáa? Maá wʋlíɩ séé baá nisi sɩ ŋmɩɩ: wʋlírʋná, di suúru fɛmɛ gbɔɔ maá lá kaa mɩsɩ, wʋlírʋná, di suúru fɛmɛ gbɔɔ maá lá má kaa fɛsɩ sóóni, má kaa fɔkɩ matɩ sóóni, maá lí má kaa narɩ matɩ sóóni. Ŋnáa? Mʋʋ wʋlí bʋnáníŋɛ. Lɔ álámɩná ñ kaa yálá ñ yɛ bʋʋlámɩná, bʋʋ bisí suúru talá nɩ. Yáa sɩbé, sukúruvuúna, ŋʋrʋ tá ŋɔɔɔ ɖorósíya álámɩná laákaarɩ ka tala sukúruvuúna bɔɔ, ŋʋrʋ tá ŋɔɔɔ yɛá álámɩná wʋsɩ-wʋsɩ ka tala sukúruvuúna bɔɔ. Sukúrubiya wáana mɔɔ ba wɛɛyá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ, báa aŋʋ na bɔɔ lɔɔ ɔ kɔníya sukúrumɛ. Ŋʋrʋ wɛ ŋʋná bɔɔ lɔɔ ŋʋnáá kɔníya sukúru dzɛ ɔ kaa gnɩŋ fɛ wʋlírʋnáa dágbarásɛ, ŋʋrʋ wɛ ŋʋná kɔní p kaa yɛ sukúruu wá, ŋʋrʋ wɛ ŋʋná tá dzɩŋ bɔɔ lɔ tútúú ɔ kɔníya sukúru bɔɔ, ŋnáa? Tɔɔ bʋná feé-feé mɔ, ná wʋlírʋnáa dzɩñ séé ŋñ mɔsína bɛ fɛtɛrɛ fɛtɛrɛ mɩnɛ álɩ báa aŋʋ feé-feée bɔɔyɛnɩ báa aŋʋ yúku bʋrʋ bɔɔ lɔɔ ɔ kɔníya sukúrumɛ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ kʋwɛɛdzɛ. Bʋká wʋlírʋná ŋʋrʋ wɛɛ ŋʋnáa wʋlí ŋsɩ séé baá Séé baá kalá séé baá yɛ akɔñtaá? <noise> <hesitation> ŋsɩ baa tɔñŋá sɩ sogbétɔɔ dzɛ. Adzʋní tʋmʋrɛɛ bʋná ró yɛ ró. Ñŋsɩ ba mɔsí yálaná ŋsɩ dikpeere, lɔ ba kpína yálaná áko na ŋanásá lɔ, ŋaamíí bʋʋ lí? Ŋnáa? Tɔɔ bíɩ ba mɔsí <noise> ŋsɩ biina fɔrɔtɔsɛ ŋɩɩnʋ na saláa ka gbolóna fɔrɔtɔsɛ sɩɩnʋ na ŋɩtooro na lʋŋlɛ, ŋaamɩɩ bʋ líɩ? Tɔɔ ŋʋnáá wʋlí séé ŋñ fúna na bʋká ñ yálá ñ yúkú bɔɔ bʋʋ fɛ sɩsɛɩ- sɩsɛɩ? Ŋtáa birisí bɔɔ, baá wʋlí bɛ gbɔɔnɩŋɛ tɔɔ báá fúna, baá wʋlí bɛ adzʋnísɛ sɛɛ báá fúna. Wʋlírʋnáa wʋlí álámɩná ɔ dzɩŋ sɩ ma tɔtɔ todzé ŋsɩmɔɔ, doo bʋ bɛrɛsíyá doo ɖɔɔbɔ táamɛ álɩ kaa tala dza mɔɔ, badzé ŋsɩmɔɔ mɔ sísíyá tɔtɔ tʋ ɖɔɔbɔ mɛ ŋsɩmɔɔɔ baá tɔtɔ tʋʋ dzé. Ŋɔrʋná ŋodzé na ŋodzé na ŋodzé kɔníya kaa kpina ŋodzé na ŋodzé ŋsɩmɔɔ álɩ bʋ kɔñ kaa bɩrɩsɩ tɔtɔ ŋsɩmɔɔ. Ŋnáa? <noise> Wʋlírʋnáa yelé sukúruvuúna yúkú ka dzɩŋ ŋsɩ bʋná nɩŋɛ feé-feé mɔ. Wʋlírʋnáa yelé, ŋsɩ dza kadzémɔ mɔ, tɔɔ nɩŋɛɛ wáana tʋʋ lá dúúniamɛɛ. Sukúru vuúnaá yúkú kadzɩŋ sɩ ŋsɩmɔɔ wáana ŋsɩmɔɔ wáanaá dzé. Wʋlírʋnáa gɛ dzɩñtɔ, ɔ gɛyá dzɩñtɔ, ɔɔ kɔnɩ kaa kpɛrɛná sukúrubiya. Ŋnáa? Bɔɔ baa yáa sɩ wʋlírʋnáa dzɛ. Tɔɔ mʋ tʋmʋrɛɛ dzɛ, mʋ ñdɛɛ dzɛ. Dza kadzémɔ má wáana maá tɔñna ŋɛ mɔmɔ, ŋsɩbɔɔ má wáana maá tɔñ lɔ ɩ wɛ ɩí sáŋ bí ŋɔɔɔ míyaá kaa mɩ mɔɔ, ma gɛ bʋ dzɩñtɔ ɔ wá. Maa tá gɛ bʋ dzɩñtɔ bɔɔ, ŋsɩbɔɔ má wáana maá tɔñ mɔ, maa wɛ maá tɔñŋá bʋká bʋʋ sɛkɩ tínɩŋɛ, ŋɔráa tínɩŋɛ, ɩɩ wɛ ɩí ná bʋ tɔŋbiya ma tíwɔ mɛ. Amá má gɛyá bʋ dzɩñtɔ mɔɔ, ma dzɩñ sɩ óo! Bíɩ ŋñ gɛ ñ tɔŋ, kʋná laákaarɩ: tɔŋ ŋ tíwɔ, kʋ tɔŋbiya tʋrʋrʋrʋrʋ. Bɔ sɛkí bɔɔ. Bíɩ ŋ kɔní kaa sɛkí, ŋ birisí ŋ tíwɔɔ dzɛ. Ŋnáa? Tɔɔ ŋsɩ mɩnɛ mɔ ké nɔɔɔ maá yála kala kaa wʋlɩ ma sukúru bíya. Báa aŋʋ dzɩñ séé ɔ tɔŋ ɔ tíwɔ. Wʋlírʋnáa wʋlí sukúruvuúna séé baá bútina ŋ laákaarɩ séé baá fɔkí laákaarɩ, séé baá yɛ kpínɛ na bʋ dé fɛ álámɩná, séé baá yɛ kpínɛ uñ bɔ birisí bɔɔ? Ŋnáa? Wʋlírʋná tʋmʋrɛɛ dzɛ bʋnáníŋɛ feé-feé. Tɔɔ bʋná mɔ, mʋ tʋmʋrɛɛ dzɛ.